To mi dai mi miye miyeni miya wararo cas ɨna mi ɨna zhɨbɨn domin kusa war nama ba mida ɗɨmau ba mida tiya mir sosai ba mida tiya mir sosai saboda wanka miya sahiya war ji dabaja mika sa warka miya pɨra ghɨruwiyayo kuma miga dahɨya bar bayaka zuu geyi kuma bayan wanka miya buwa mibi ɗɨma puɗɨ pɨɗɨ tɨva a papɨra mburgu kuma dɨ ɗɨma yoo bayan wanka mi buwama zaba dlarambɨ jeyi bada papɨtla tal ɨna saura al. adu nama. kuma uwa uba ji lokaci bada tuka tɨvan ji kavɨr kusan kowena ɗe al. ada nama na miyemiyeni kavɨr ji mahɨ conakɨn ka ɗɨnga du kwa ɗɨnga du kavɨr a pɨdla kavɨr kani kowena midzɨheki han kali wasɨ a tashe lallai atabbata lallai fa wasɨn bɨta sai kuma lokaci ba dabi bai tɨvan ɗɨnsai domin conakɨn duk wi shirya shirye conakɨn ko na am ko na bahɨ ko na bandzɨhɨ ko na bazani nji njalu dɨ naya lokaci na dahiya bar ɨna lokaci ba kavɨr.

Ndɨ ka wai nda dama wɨntaza a vɨrkɨ vɨrkau a. a dɨ tiya mir badu a bai baya dubu ɗariyai adama wɨntaza zavu da bazai ɗɨma godiya ko kuna dɨ kɨna mbɨrgu conakɨn ba dubu ɗari maha ko dubu ɗari vatlɨ andu a pura lai naza kuma naka laika arama washahan mahau ko matsɨru andu ta wuya dɨbɨ kuma conakɨn nai dabaja kɨn sahɨya war, jeyi coonakɨn abuwatlɨn dɨbɨ ɗɨma dawatsɨ dɨ buwalɨn dɨbi ɗɨmna talalai dɨma kowaiki tlɨna tsɨya duki madu fama ta ɗɨma tsammaniyu kuma dɨ buwatlɨn coonakɨn ɗe tsada na ghɨruwi koweneki kafa a pɨr ghɨru mada dabɨ kama gandɨ kaga irin naka al. adaka ji conakɨn kusa a zagiya nama coonakɨn dai kabilu coonakɨn a nageria sɨbada tiya irin naka duki ka moyu.